स्टॉर्मी वेदर मुञजे वाडळी वारां। वाडाळ यवच्या पायली जितकी शांती अस्तां तितकी वाडाळ यों गेल्या उपरां अस्तां पण यात वाडाळ खूप डेंजर अस्तां आनी येचो वारो कितक्यां <hesitation> शात पातिनी फोर्स साचो असांग शकता जो तुमचा घर दार हुमतूं उदोव शकता। तशीत रस्त्या व्होरची झाडा पेडा सुधा हुमतूं उदयता आनी मनस्यान्ग तसोत जनवारान्ग सुधा येचो त्रास जातां।